Polonŋe to ɓubol ɓuri hewde fa ana jipina nees. <hesitation> puɗol maɓɓe naange duu, jon kaa, ñalawma mbiyataa ɓuri raɓɓiɗidde illa e jamma. <hesitation> Ɗun kaa ñennde fuu du ana jogii metteyoo muuɗun mo waldaa e ñalawma jokkuɗo e muuɗun oo.